ଜଦୀ ତୁମ୍ହେଂ ଜୀଵନତା ଆକାସା ଜାନେ ଜେ ଏକାକୀ ଅଟକୀ ରହ ଏବାଂଖାଦ୍ଯାଓ ପାନୀ ତ୍ରଚୁର ଅଚ୍ଛୀ, ତେଵେ ସମଯୋ କେମିଚ୍ଚୀ କାଟିବା ଉତ୍ତର ମୁ ନିଜକୂ ମୁନରଂଜନ <hesitation> ଦେଵା ପାଇନ <hesitation> ପୁସ୍ତକ ପଢୀବୀ, ଲେଖା ପଢା କରୀବୀ, ଅନ୍ଯକ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ଅଭ୍ଯାସ କରୀବୀ, ଓ ଭାଵନା ଗୁରିକୂ ନୁଆ ବୀଗରେ ଅଗେଈ ନେବୀ।